आँखी तेज करैना खानामेहे हरियर सागसब्जी हुइगेल। <noise> उस्तिही कर्के अन्डा, गाजर आऊ खंटो चिज ओइने जस्ते नेम्बु, संतोला, चकोतर हुइगेल येने पर्तियाँ।